Maa kakko ni shau fuddi shi niminji fuddi shi niminji warani niminji wuri ii Jerusalem. ninwa wirui wei shi balluƙo tadaka-taka-ta-taƙada no Yamba, ni minji ni wafuddi ka ando ka ando no fuddi shi nima warko Jer-Jerusalem niminji wa wiru pidiji leƙƙon Anmirrette ƙan pidiji iyani ƙan tattani ƙanduƙo jakka lokaci leƙƙo jakka kan pudiya ƙan putiyoba shi dikko ƙan pudishi biniƙo shikno shik shik anmirreette nin Yohanna nin wiru kan biddin ninya shi warƙo ti bini nin wirun ƙan foƙ shi liƙon jakka lokaci shi murƙo sha shannan jakka to ƙu furu nuwa fudu nwa kaɗuƙon jakka yuwa shono gɓonom kafin nan nin inlemi ni minji n wa wireni bishire ƙan kudishi kafuƙon jaka ka niminji wa wiru bishire kam ɓi ƙam ɓiɗi kan we daƙam shi bal-balluƙo Tei takaɗa no Yamba munu ɗan ni minji wa wiru ni wei kan anɗono kan fuduji mannano lot diiƙon shọn niminji wa waru pishire nin tabu shọn yi ka shira no, nima waruƙo Jarusalemi niminjiwa wiru pidishi kakko pam pidi pirshi ka Jirni kan madara ni minji ni ma warƙo pishiri nin diƙina nin je